How to wash clothes la different type of clothes neh ley get white clothes ley get some clothes neh where can run ley get some clothes neh you need chloride to make it clean so many different type of fabric neh on ley market but before you wash your clothes ley first thing you should get soap and water soap and water detergent to make ley clothes clean becor ley clothes dirty you need to wash it you put ley clothes on the right side becor most sor ley time when you finish wearing clothes when you taking nay off it can be on the wrong side you have to put ley clothes on ley right side to see whether stain or dirt on ley clothes then from the you put ley clothes into ley water you add soap and thing neh for it to soak when the clothes soak in the water here ley soap you putting in ley water making ley clothes to be slippery enough for ley dirt to move from on ley fast you soak ley clothes for some period of time liberia here we get wash board some people can wash with their hand in ley interior people wash to the creek and the the small small river neh on rock ley get different way of washing For me I can wash with my wash board yeah I ready to wash I can send my pekin to go buy my lil soap chloride and thing neh I kan I put all the clothes neh on ley red side you put ley in ley tub with ley water you apply your lil soap on ley for it to soak small you put your tie soap and thing neh on your clothes while a soaking for some time la few period of time a will be soaking for it will make ley clothes to be slippery so the dirt can move from on it fast and quick if you get some white white thing neh I like to wash my white white thing neh first becor as I said some clothes neh can run some clothes you put it in water ley color where on the clothes ley start coming in the water so a good to wash your white white clothes neh first you finish washing it either by wash board or by hand you put ley in another bucket or tub you put your chloride the to make it white and clean a soak in ley chloride you finish turn it on ley wrong side you wash it small with your hand it's a continual process take your own time wash all under ley arm ley calor if la jean trousay ley foot ley butt part most sor ley part you can sit on you rub it together with your hand or you scrub it on ley wash board Yeah when you finish na you put ley in a clean water to take ley soap from on it you turn it on ley wrong part you squeeze it you hinky on the line for sun to dry a I think la ley process the in washing one time I was abor to wash I have one of my pekin I go send ley man to go buy my detergent neh my soap chloride and thing neh ley man give ray with my money ho after I finish soaking ley clothes in water everything waiting for ley man to come back ley man take my money he go feel his seh how I wash ley clothes without soap without chloride I lee waiting for ley man lee waiting for ley man only for ley man to kan tell me say oh pruh ley mar loss ho so la whole washing the it was jeh looking confusing to me becor I na already na soak ley clothes in water then I send ley man to go buy my soap chloride and thing neh ley man only to tell me say ley money loss so when you na get soap to wash pah a can be very difficult becor la ley soap can really moon ley dirt and thing neh from on ley clothes after I put ley man under a for my money ley only thing ley man had to tell me oh pruh one of my pruh take ley mar from me ho he step on ley mar ho I say oh so how you expect me to wash my clothes na yeah la day I wor very vex with ley man but wor to do you know ley pekin neh pah ley fullor all type of thing neh so to wash your clothes pah you need soap chloride blue yeah la all la thing neh can make ley clothes clean wor when you wash it people see it yeah ley can know say you from washing.